Bueno canuy cambaj sana sana piemp te we meowan este anock, este alimento para masapi masart naow, nauw méxico nguy pue nguño anock alimento najñej para mboch ikoots fuerza nguy amajerar ndyuk nakatskut a no nakatskut anock este anock ñupok kut o anocktiel dok mbiemb mapak tiel uluk mbiemb mano kut awanante ndyuk chingonazo gus fuerza, gus vitamina porque gu me porque alock nicambajat para nikut pilan de lailan nok semana mi kut para papey para nde mataj para ma, para ma mitiow laguma akits este laguma xier sabor, pericor atier ad nguy maranguy andoj nguow kit kiti mushua jot tiel patio timushua joy napaj anokeoy mituow mama maowan mikeji paran anop najnguown para metier agueoy vitamina agueoy guis fuerza pue mi, mi organismo ikoots. Canuy o no cambaj pues gume, gume este gume atyo admo de tiorico enguy mi cambajats ikoots pue mi cambajast ikoots nguy atier na uwtiel ndyuk nakatsa nakano cut ni opot cut ano tiel olo mbiembo banok tiel najnbow onjow ñan mo ando kit ndojamandiow gue mi ti noke alimento aguey ato da madre pue por eso sajit ato key moda a look ganoy agoy puro my umbeyuts ikoots nauw ngoy na san dioniso washiendei mi mel tiel anock pagina de internet y llam guiñen mo aguey palac registrado meowan por eso to key moda look de echo de alimento lo que mboy fuerza malok nguy méxico malok siendo que maranguy o parangast para mi ties amos eschu fuerza que por eso tokey moda look.